Jadi gini, kalau betawi kan ye, <hesitation> banyak tuh <hesitation> apanya <hesitation> ritualnya terlalu banyak, kalau betawi pertama itu ya kita kalau mau, mau suka nih sama orang gitu perempuan lamarin dulu pakai uang sembahnye masih ade tuh yang idealnya kalau betawi seperti itu jadi kalau kita udah jadi menantu itu kalau die cium tangan ke kita tuh harus pakai tuh langsung b itu harus ada tuh tuh kan nah <noise> kalau apa sih namanya kalau acara yang idealnya sih ya kalau mau kita mau sederhana ya kita berhikmahnya doang, gitu misalnya enggak enggak ngapa-ngapa gitu tapi kalau kita mau meriah gitu ya itu dia kalau idealnya orang betawi ya musti banyak seserahannya tuh biasanya sih roti buaye tuh enggak boleh lupa ya kan berarti buaya itu dari pihak laki-laki itu jangan sampai enggak dibawa tuh dulu mah zaman nenek itu ada tempat siri dan duitnya juga enggak pakai amplop zaman dulu mah enggak ada enggak ada pakai amplop, sekarang mah pakai transfer malahan sih mau ini anak-anak orang ngasih duitnya pakai transfer dulu apa enggak dulu duitnya dipanjangin dipakai bendere itu di tempat cirinya itu ah pokoknya dulu mah bener ideal banget dah kalau zaman dulu dah kalau bawa uangnya tuh terus <noise> eh jangan lupa tuh bawa pa tidur lemari di gotong tuh lemari ame tempat tidur di gotong. Ama bawa itu dia itu makanannya itu pengiringnya tuh ada pepe, ada ada ban karet ada uli tape, <hesitation> pengiringnye tuh, nanti acarenye itu biasanye, kalo zaman dulu itu pengalaman pribadi ye kite tiga hari itu tiga hari, udah hari pertama kayak kemarin tuh waktu nenek tuh hari kemis serahan tuh seserahan jumat nike sabtu rame rame, zaman sekarang kan kagak singkat padat, sabtu langsung <hesitation> gitu ya kalau dulu betawi nggak dan masih ada kata palang pintunye palang pintu wajib tuh masih ada palang pintu terus apa namanya itu yang diketuainnye sesepuhnya di situ harus dibawa itu itu betawi itu dulu kayak gitu idealnya itu mah pengalaman saya sendiri sih ya jadi kayak artis juga sih artis sekarang kalah sama kalau mau di ini nih makalah begitu di rumah artis juga.